Io zegny ai arakaraka hagniny oagninô fogna io fa <hesitation> misy hagniny ôhatra oe mitôndra vôkatsoa am vatagnanao fa misy mitôndra raha ratsy amy vatagnanao <hesitation> par exemple zao ôhatra hoe le sakafo misy glucide sy ny tariny reo zao mitondra énérgie ho any vatagnagnô, de agnô zegny koa vo hômagna amdregny somary mahazoazo hery mahatsapa oe velombelogna hely matanjatanjaka hely zegny de afaka miasa tsara, de ankoatrandregny koa ôhatra oe misy le sakafo betsaka protéine regny zao ôhatra oe mampitombotombo nofonao ôtra oe azao <hesitation> azoagnao muscle, de akôhatran <hesitation> zegny koa <hesitation> maro be zegny vokatry le sakafo e mampitombo de <hesitation> mamelombelogno sy ny tarigny.